gott kvöld hópur kvenna úr heimi íþrótta sendi í dag frá sér yfirlýsingu og sextíu og tvær reynslusögur af kynbundinni mismunun kynferðislegri áreitni ofbeldi og nauðgunum innan íþróttahreyfingarinnar Hafdís Inga Hinriksdóttir ég get svarið það anna Soffía Víkingsdóttir

við byrjum á þér Hafdís þið byrjið að taka þetta saman fyrir jól ekki satt segðu mér aðeins frá því hvernig þetta ferli fór fram ansi ljótar sumar eru bara hræðilegar það er ekki hægt að orða það öðruvísi þið hafið allar verið í íþróttum lengi árum saman áratugum saman er þetta einhver menning innan íþróttahreyfingarinnar haldið þið að það sé komið svona fram við kvenfólk já því miður þá er það mín reynsla minn ferill spannaði tuttugu og fimm ár

og það er klárlega það sem ég upplifði á mínum ferli og maður hefur séð það

margar vinkonur sem

hef kynnst í gegnum árin og heyrt því miður margar margar leiðinlegar og ljótar sögur en þú átt eina sögu

já og þú hefur deilt henni áður værirðu til í að deila henni

ég á sögur þarna

ég verð fyrir því þegar ég er sextán ára að mér er nauðgað af var mér mikil fyrirmynd og það æxlast þannig að ég átti ekki átti ekki sjens og og gekk með þessa þessa reynslu ein í nærri sautján ár ég tók

fulla fulla ábyrgð

þarna er ég sextán ára og hann er næstum tíu árum eldri en ég þannig að

snýst alltaf um það að ofbeldi snýst

að hafa vald yfir annarri manneskju og það er

það sem er í gangi þarna

þennan hóp með Hafdísi þá stóð ég sjálfa mig að því að ég var að labba heim og ég fór að hugsa um þessa

vá hvað ég hef verið heppin snýst ekki um heppni

en ég hef orðið vitni að miklu ofbeldi

fengið að heyra sögur og ég sem þjálfari taldi

ábyrgð á því

að stelpurnar sem eru að koma núna fái að alast

í umhverfi sem er betra

öllum íþróttum það er bara þannig og maður sá það

á þessum sögum það

margar ljótar sögur inn á þessum hóp sem

eru kominn í fjölmiðlana þannig að farið að lesa og það er rosa mikið sem tengist þjálfurum og iðkendum Nína þú varst í handbolta lengi lengi vör við þetta á þínum ferli líka já já vissulega gerði maður það ég byrja mjög ung að spila með meistaraflokki og allavega þá tíðkaðist það

á þeim tíma að það var ekkert verið að spá í

maður væri fimmtán ára þegar það var verið að mæta í liðspartý þar sem karla

eins og gengur og gerist þegar fólk er undir áhrifum áfengis að þá skrýtnum hlutum leyft að gerast aðilar fá kannski ákveðinn slaka

illa því þeir eru undir áhrifum áfengis og maður sá þetta í raun og veru öll þessi tuttugu og fimm ár sem ég var í handbolta þá sá maður þetta koma fyrir mjög reglulega og

alveg undir það síðasta þegar ég hætti

fimm ára ég man ekki einu sinni hvað ég var gömul en

þetta breyttist aldrei neitt öll þessi ár sem ég var í handbolta það var alltaf einhvern veginn menn fengu að komast upp með að haga sér á ákveðinn hátt sem var

upplifa ekki sjálf svona mikið ofbeldi en maður sá

ýmislegt og heyrði af alls konar hlutum sem voru langt frá því að vera í lagi það stendur einmitt í yfirlýsingunni ykkar að vandann sé að finna

sjúkraþjálfurum dómurum sjálfboðaliðum og fjölmiðlum jafnvel og svo náttúrulega iðkendum þetta virðist þá vera mjög víðtækt og ef ég

dæmis í eina söguna þá fyrstu hún er stutt eftir að mér var nauðgað af þjálfaranum mínum grenntist ég töluvert og átti mjög erfitt með að borða og sofa ég segi síðan tveimur þjálfurum í

að mér hafi verið nauðgað svo þeir vissu hvað ég væri að ganga í gegnum nokkrum dögum seinna kom einn

upp að mér og segir við mig að ég ætti að líta á björtu hliðarnar kannski var gott að mér

nauðgað því nú væri ég orðin svo grönn þetta er mjög sjokkerandi þetta er náttúrulega sláandi og að fullorðið fólk skuli skuli leyfi sér að segja

hræðilegt maður hefur einmitt séð það líka að ef þolendum er almennt trúað hefur það því miður er viðhorfið oft þannig innan íþróttana að maður þarf auðvitað að vera sterkur andlega og þú mátt ekki sýna neina veikleika þá ertu talinn aumingi og ég held að þetta sé stór partur af því sem við þurfum að taka á af því

að horfa á það sem styrk það þarf svo mikið þora að stíga fram og segja frá því sem þú ert að upplifa og af hverju horfum við ekki á það sem styrkleika í staðinn fyrir að líta á það sem einhvern veikleika einmitt hvað er hægt að gera til að breyta þessari brenglun eða menningu innan íþróttahreyfingarinnar eigin barm þjálfarar framkvæmdastjórar formenn allir sem koma íþróttum þurfa að horfa til sín og hugsa hvað get

ég gert til þess að bæta aðstæður því þetta er menning þetta er menning sem hefur fengið að þróast í gegnum árin að mínu mati mjög sjúkleg oft og við þurfum bara að fara að takast á við þetta þannig að

verð vitni að einhverju þá þarf ég að segja eitthvað ekki bara alltaf eins og

eru reknir úr einu félagi poppa svo upp annars staðar og þá eru allir þetta er vandamál okkar allra

stelpur undir lögaldri þetta eru börn þetta þetta byrjar bara snemma já mjög

að þetta geti bara ekki gengið upp að það

útiloka slíka þjálfara ja ég held að það þarf kannski að breytast

að það viti allir af þessu en það vill enginn takast á við það núna kannski vonandi í framhaldi af þessu áttar fólk sig á því að þetta gengur ekki lengur þetta verður að breytast hvernig það er gert með einhverjum skilgreindum lögum

siðareglum eða verklagi er ómögulegt að vita akkúrat núna en ég held að eina

í þessu er að við verðum að breyta þessu Hafdís hvað heldurðu að eigi eftir að gerast

að bregðast við við munum á næstu dögum og vikum senda

áskoranir

við ætlum að skora á menntamaálaráðherra og sveitarfélög og aðra aðila til að bregðast við og sama með félög og annað og ég ætla

líka hér með að skora á konur í íþróttum líka að spyrna við þessu af því að við erum líka að hluta til partur af vandamálinu með því að aðlaga okkur að þessu partur af

er að við erum að reyna að passa in

okkar hlutverk núna að

og ekki lengra við verðum líka að segja eitthvað þannig að mig langar líka að nýta tækifærið og koma því á framfæri anna Soffía Hafdís og Nína ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós og gangi ykkur vel takk

Margrét Erla Maack íslensku

á sífellt auknum vinsældum að fagna hér á landi bæði meðal áhorfenda og þeirra sem sækja námskeið í sem eru fyrir fullorðið fólk þar sem er verið að tala um kyngervi kynþokka og svona fara í mjög ódýrt sumir grína og sumir grína ekki en þetta er alltaf fólk að leika sér með sitt eigið sjálfsöryggi og fólk er tilbúið að borga mjög mikið af peningum fyrir að horfa á fólk það elskar í sjálfsöryggi í seinni tíð hefur

fléttast rosalega mikið inn í þannig að þú ert að sjá alls konar kroppa þegar var svona níutíu og þrjú níutíu og fjögur í

en núna er þetta orðið alls konar líkamar stórir litlir allra kynja og

vinkona mín sem er í Englandi hún er að berjast fyrir því að fólk raki sig ekki undir höndunum og snyrti ekki á sér píkuna að það sé bara eðlilegur líkami sé sýndur svo er stelpa sem kemur og verður með okkur í sumar sem heitir box sem er hún er í hjólastól hún er æði þannig að það er svona allt til í þessu þannig að það er mjög erfitt eitthvað svona hvað er burlesquer og hvernig myndirðu skilgreina það vegna þess að það er alltaf manneskjan sem er á sviðinu hún gerir sitt atriði alveg sjálf og tveimur tímum fyrir sýningu þá röðum við henni saman í hvaða röð ætlum við að gera þetta hvað þarf að pikka upp hvenær þarf kynnirinn að tala lengra er miklu styttri leið í þessu heldur en í mörgu öðru þú vísar þarna aðeins í hugarfarsbreytingu jafnvel byltingu sem hefur orðið á síðustu árum hvað varðar kynferðið okkar free the nipple metoo og fleira slíkt heldurðu að vinsældir tengist þessu eitthvað ég held einmitt að geirvartan sé það eina sem er hulið í ég held að það sé algjörlega algjörlega eitthvað þar og eitthvað til í þessu vegna þess að líka að það sem þetta snýst líka svo rosalega mikið um er það að þó að ég sé að gera eitthvað atriði sem er eitthvað sexí og allt það ég hugsa ekki nú ætla ég

sexí atriði ef einhverjum finnst það sexí þá er það bara geggjað en þetta er fyrir mig ég er ekki að gera þetta

velkomið að horfa og vera með í partíinu þannig en þú veist þetta er bara fyrir mig og svo færðu að njóta þess með mér en við þurfum

alveg að svo er þetta líka fólk er að læra á mörkin líka núna ég myndi segja að ávinningurinn sé bara þessi barnslega gleði og þessi leikvöllur sem þetta skapar það verður enginn ríkur af því að vera í

kampavíni yfir þá tilfinningar sem falla milli skips og bryggju eru meðal

viðfangsefna á sýningu Steingríms Gauta Ingólfssonar myndlistarmanns sem nýverið opnaði í listasal Mosfellsbæjar

einhvers konar ástand og þetta eru svona tilfinningar sem maður lætur kannski eða ég allavega læt ekki beinlínis í ljós þetta er svona eitthvað sem dettur á bak við og þaðan líka kemur

svolítið eða kom til mín titillinn að sýningunni þetta er svona einhvers konar unirtónar eða svona eitthvað sem er erfitt að koma í orð þau eru svolítið mikið lagskipt ég byrja að vinna eitt lag svo bætist eitt ofan á og aftur og aftur þannig að það myndast svona svolítil svona þrívídd kannski svo tek ég blýant eða grafískt stykki eða eitthvað og byrja að krafsa ofan í og það verða kannski eins og litlar dagbókarfærslur eða kannski ekki dagbókarfærslur heldur

hugleiðingar og einhvers konar sem kannski skipta mig máli en en en svo um leið og verkið er klárt þá er það bara farið frá mér og fyrir hina til að sjá og

skoða bara svona

tek og það sem ég geri við öll verkin sko

þú sérð það kannski mikið hérna en svo sér maður það minna hérna

það er samt einhvern veginn alltaf

svo fannst mér einhvern veginn vera kannski svolítið mikið myrkur þannig

í vinnuni þú veist þetta er ekki einhver hugmynd sem ég vakna með eða er með heldur kemur þetta bara ég í rauninni byrja bara að mála og svo erum við bara kannski dögum vikum mánuðum saman og málverkið þangað til að mér finnst það vera klárt mér finnst svolítið notalegt að hlusta á fólk tala og þaðan kemur kemur ýmislegt sko og margar hugmyndir sem spretta út frá því sko